Corea del Surpe kua tëtäpe jaeñoko omboetereta máva arasapiau kua oyaporeta oretipe jaeramiñovi jaereta jou jeta fideo caldo de carne kua joureta iroija iroi oi supereta yave oyapo tembiu kimchi jaeramiñovi oyapo arete tuisavae como primera nación coreana oiko mboapi arakuvope jarevi iru ara jaeko dia de la liberación kua oiko pañandepo pandepo aravitupe